ممكن تستغل أوقات الفراغ اللي بتكون ضيقة جدا زي مثلا المواصلات أو لو مثلا المسافة بينك وبين شغلك نص ساعة فا ده هيكون كويس جدا ووقت مناسب انك تقرأ فيه وتستغله وممكن تقرأ قبل النوم مثلا ربع ساعة مش شرط الكم اد-اد- اد المداومة.